Ni̱bi̱ di̱ mmaa yu̱m bi ke̱e̱di̱ bi ke̱e̱di̱ so̱ maa ke̱e̱di̱ to̱b mi̱ mwi̱i̱ mwi̱i̱ nyi̱ye̱ke̱l dir ke̱e̱di̱ adure nangji̱ kwange̱ ko̱ na nunde wu̱ nangji̱ kwange̱ yang maa bu̱ti̱ ẹ? Ko̱ mi̱ so̱ ihn mi̱ mwịi̱ mwi̱i̱ shi̱ dir ke̱e̱di̱ ko̱nu̱n so̱ nangji̱ a lo̱o̱ nu̱ba Maa na nu̱ba Maa ye̱rni̱n so̱ nangji̱ di̱ shi̱ne̱ she̱ nangshị na nangji̱ mmurkin a ti̱i̱bi̱r re̱ kumyo na kwatage ka bandi̱re̱ na wu̱ndi̱re̱ di̱ na ku̱ di̱ bi̱li̱ng bu̱ti̱n di̱ fang bi̱yo̱ ko̱ kab di̱ bandi̱re̱ ka kwantage̱ di̱ na be mu̱ di̱ faa wu̱ndi̱re̱ di̱ mu̱ nu̱ng mo̱ bi̱li̱ngke̱l she̱ na kumyo she̱ ka wu̱ro̱ she̱ di̱ nye̱rni̱m so̱ shi̱ bi̱li̱ngke̱l mo̱ di̱, to̱o̱ tu̱u̱ mwata dewo diye she̱ mwata ke̱n yaa me̱cce̱l le̱ ke̱n nangji̱ a dure nangshi̱ tu̱u̱ yang bi̱yo̱ko̱ to̱k e̱ di̱ shii nu̱bu̱ kuudu diwe di̱ a kamshi̱n lo̱o̱ balla diwe di̱ a kamshi̱n yo̱o̱ru̱mbu̱ diwe di̱ a kamshi̱n nangwu̱ mi̱ ke̱e̱di̱ so̱ nyi̱ye̱ dir ke̱e̱di̱ adure nangji̱ wu̱ yang maa bu̱ti̱ yang bwang nangji̱ kwang e̱ nangji̱l nu̱ba Maa kwangshi̱n, nu̱ba Maa na yang maa nangji̱ di̱, nibi tiye wani yang ya kowe bwe ye sho <hesitation> min lam kel bol tobbo. bol tobbo wu ya mi noo muye loor me e din bi kel ken kumiyo na bol she ka wure di na din kee nangshi di be njung kel bol she sho ya kowe na ya din kowe di na din maa di sho din ma shi num a kodu nai na tiye din tung bwe di shii na she tu kwa ngye lob na diin kowe din sabuti di so din maa dii ii din ma to mwatan te Mwata tuu dewe diye she Mwata ken nangshi ko terinbu yang subunkin na butin ko bebi ko nko butin di din biling butin nyi yang ma kin nyine tuu ya ma buti e dii shii murshi a kam ne nangji na terinbu din nyokun kedi koro din yii dii tiye din nye dii nyiye din yang fi nung nangbur kodu nibi wani yang na tudel nyim so nwol le nangbur nyiye ya di shin na nibi ka werinbul she rab di ya mawe yarime ung nangbur na wuro wu nibi nye na bol she wu na din kwandi woro dii tuu dewe diye she Mwata ya mecce le ken chel nangshi Nyiko aa el mecce e ken nagshi e nuba maa we na ke shi. Ke̱e̱di̱ diino̱ ko- ka ke̱e̱shi̱ yaa me̱cce̱ diine wel nungkel le̱ faake̱l wu̱ndi̱re̱ wu̱ kwange̱ din na nu̱ba Maa lam faa wu̱ndi̱re̱ wu̱ kwang e̱ di̱ ka bandi̱re̱ wu̱ kwang e̱ di̱ bu̱ wu̱rko̱l mo̱ yang nyalke̱l mo̱ so̱ yaa ku̱ coo tu̱m na yo̱ru̱mbu̱l mo̱ ka ku̱ bi̱raab di̱ na ku̱ di̱ yaa di̱ yaa mo̱o̱ke̱l nye̱ wu̱rke̱. a fana do ku̱nu̱m nyeme kele na ku̱ di̱ yaa di̱ yaa ku̱ yang daku̱m wurke wu̱ di̱ to̱o̱ be̱e̱bi̱ kumbaya wu̱ nyaati̱n wurko̱ wu̱ di̱ di̱ ntukku a kam saam na ntukku a kam saam di̱ nwe̱ kuwkel ku̱me̱ dang na ni̱bi̱ yang daku̱m wurke she̱ di̱ ni̱bi̱ daku̱m wurke she̱ na be̱e̱bi̱ kwe̱e̱ke̱ bi̱raab bwe̱l kwe̱e̱ke̱ dur na wu̱ nde we̱ diye she̱ na wu̱ a ti̱i̱bi̱r re̱ di̱ shi̱ mu̱ wu̱l wurke wu̱ mo̱ do̱ to̱ nyeme o̱ na nyeme we̱ nsorokin a tibshe̱ be̱e̱bi̱ rab be̱e̱bi̱ bwe̱le̱shi̱n wu̱ na wu̱ de we̱ diyeshin di̱ ni̱bi̱ yang nye̱ shi̱ so̱ mu̱ nfang keulewe bo̱b durshin na kwatake̱ she̱ na ni̱bi̱ nkuwo kwatake she̱ har maashi̱ nangshi̱ di̱ to̱o̱ ni̱bi̱ yang ye̱ shi̱ so̱ kwatake she̱ fang keu̱lewe ma ma bo̱r nu̱bu̱ wo̱ro̱ nyi̱ye̱ wu̱ro̱ she̱ ;atti̱n yang nye shi̱ so̱ fang keulewe. Mu̱ kuwo bwe̱ndu̱ro̱ ni̱bi̱ di̱ maa su̱wo̱ki̱n faa baro̱ kwang e̱ a dure wu̱ro̱, wu̱ro̱ yang nangji̱ sho̱ lo̱b ni̱bi̱ wani̱ su̱wo̱ke̱l le̱ wu̱re̱ she̱ na ko̱du̱ nangji̱ di̱ maa we̱ ne̱m di̱ ni̱bi̱ wani̱ tu̱mke̱l le̱ be̱e̱bi̱ kumbiya be daal kam lọo̱ na be̱e̱bi̱ kumbiya be ndaal kam lo̱o̱ di. Tọo̱ be̱e̱bi̱ kumbiya wo̱ro̱ wu̱ bi̱yo̱ bi̱yo̱ de̱ be̱ daal kam lo̱o̱ wu̱ shii be̱e̱bi kumbiyal lo̱o̱ kwatage o̱ yang wu̱lke̱l kong wurke yang tukku shi̱ a ke̱e̱shi̱ fiye a kam a bil ka a dur lo̱o̱ di̱ ku̱m kumbiya ku̱n bi̱yo̱ bi̱yo̱ de̱ ku̱ yang lam kondu wurke wo̱ro̱ shwil ku̱ lamo̱ na ku̱m lam di̱ ku̱ faa di̱ to̱o̱ ni̱bi̱ yang nye̱ shi̱ so̱ kumyo wo̱ro̱ ka ni̱bi̱ nnang o̱ nang di̱ be man daa yang cere na ku̱ di̱ labu̱ng kong wurke ku̱ labu̱ng kong wurke ku̱ faa bu̱ di̱ ni̱bi̱ nyi̱ so̱ to̱o̱ be kumyo wo̱ro̱ na di̱ bi̱yo̱ di̱ lo̱o̱ di̱ yang daam. Atti̱n ni̱bi̱ mfaa bu̱ kong wurke we̱re̱ to̱o̱ mangke̱ di̱ daa lo̱o̱ wo̱ro̱, nke̱e̱shi̱ su̱wo̱ki̱n wu̱ nu̱ba Maa lo̱b maashi̱ e̱. Nu̱ba Maa wani̱ su̱wo̱ke̱l le̱ sassalab nyi̱ maa nangji̱ e̱ be kumyo diyel le̱ daal lọo̱ kwatake yang nyalke̱l be kumyo na weyel she̱ be yang daam din be kwatake wu̱ yang daam a ti̱i̱bi̱re̱ re̱ weye wu̱ na wu̱r re̱ she̱, na kumyo le̱ she̱ na ki̱lti̱ki̱ri̱k mu̱ di̱ mi̱ki̱n na fe̱de̱ ka to̱lo̱she̱l le̱ mo̱ nkun di̱. To̱o̱ naki̱n di̱ tang na dooshi kumyo wu̱ di̱ yaa di̱ yang ye̱ shi̱ so̱ mu̱ fang sassalab ai shi̱ daam na fe̱de̱ shi̱ nyu̱wo̱ to̱lo̱she̱ mo̱ di̱ kun a dure nangji̱ nu̱bu̱ yang dekkel mo̱ so̱ mu̱ fang sassalab nangji̱ wo̱ro̱ di̱ ku̱ru̱ng ni̱bị ma nyi̱ye̱n nangji̱ she̱ wo̱ro̱ ti̱bshe̱ su̱wo̱ki̱n wu̱ nu̱ba Maa maashi̱ di̱ faam nangji̱ wu̱ kwange̱. A kam ne̱ lamke̱l le̱ nangji̱ ti̱i̱bi̱re̱ re̱ kumyo na katake. Nangwu̱ mi̱ kiye de̱ diyel wu̱ kar shịɪr di̱ yokun bu̱ti̱ e̱ mwata maa tu̱u̱ bwang we̱l nangji̱ e̱. Din we̱na nyim yaari̱me̱ ni̱bi̱ ma ma nyim yaari̱me̱ dang ni̱bi̱ maashi̱ nyim yaari̱me̱ ko̱ ki̱ni̱ng ni̱bi̱ mangke̱ maa nyim yaari̱me̱ maake̱l le̱ salla na balla ndam mwata diyen ni̱bi̱ yaa shi̱ ke̱e̱mi̱n na lu̱tte̱ le̱ saam na ti̱bshe̱ tụu̱ ni̱bi̱ te̱mbu̱ngshi̱ wu̱ yaa ni̱bi̱ nyi̱ye̱ de̱ kar tu̱ro̱ ni̱bi̱ te̱mbu̱ngshi̱ wu̱ tụu̱ yaa ni̱bi̱ do̱ku̱m na yi̱ri̱mbu̱ di̱ ni̱bi̱ ye̱r so̱ ko̱ bwe̱l me̱ di̱ faa bare̱ wu̱ ni̱bi̱ yang maa nangji̱ e̱ nang bi sabu̱l na bi tu̱u̱ bwar bwar de̱ na bi mware̱l wo̱ki̱n bi bu̱m na shi̱i̱r nai̱ shi̱ne̱ she̱ nai̱ tọo̱ na ni̱bi̱ di̱ kwandi̱ tu̱mke̱l wo̱ro̱ di̱ yaati̱n na lu̱tte̱. Fo̱no̱ ni̱bi̱ maake̱l toodo to̱o̱ fọo̱r yaati̱ke̱l sholi wo̱ro̱ ni̱bi̱ yang kamke̱l kwatti̱ne̱ na weringbu nu̱bu̱ na kwaan ne̱ nde she̱l kwiikkin riitin ni̱bi̱ a kamshi̱n ni̱bi̱ yang na boom na kollo ni̱bi̱ na wollo na mu̱ mangke̱ na kwaan di̱ mu̱ de shi̱ ka mfang batu̱ku̱r di̱ ndekkel mo̱ sholi wu̱ kụ yang na nu̱bu̱ yang yaati̱ shi̱ ka wu̱tu̱b rab ka bi̱raab di̱ a ku̱ nyi̱ye̱ke̱l sholi wu̱. Na ni̱bi̱ mbul di̱ ni̱bi̱ wu̱bke̱l sholi wu̱ ni̱bi̱ kuwo so̱ to̱o̱ wu̱ko̱ shii bi̱i̱ne̱ wu̱ko̱ shii bi̱i̱ne̱ wuko shii bi̱i̱ne̱ ku̱ kiye̱ ci̱b na ku̱ kwandɪ kiyeshi̱ na li̱i̱r mangke̱ a kamshi̱n di̱, Na wurkonbul mo̱ we̱re̱ mangke̱ ke̱e̱bɪ fang li̱i̱r di̱ so̱ to̱o̱ shii di̱ yi sholi wu̱ nang fang li̱i̱r di̱ na we̱na tu̱u̱ nkati̱ de̱ di̱ yang ye̱ shi̱ so̱ wo̱m mu̱ sai mu̱ di̱ sawe̱ be̱e̱to̱ tu̱ro̱. Sai mu̱ di̱ te̱mo̱ mu̱ be̱e̱to̱ to̱o̱ diyel wu̱ nkwandi̱' wo̱ro̱ di̱ mwata ti̱bshe̱ tu̱u̱ mwata de̱ a kam ne̱ yaati̱ sholi yaari̱me̱ wo̱ro̱ we̱na yaati̱ me̱e̱ ci̱k naa, we̱na yaati̱ke̱ le̱ koro na wu̱tu̱b ki̱yake̱ rab, we̱na ki̱yake̱ dur, we̱na ki̱yake̱ ku ye̱lle̱, we̱na ki̱yake̱ ku le̱ ki̱yake̱ kune le̱ di lo̱o̱ to̱o̱ ki̱yake̱ kune le̱ di lo̱o̱ wo̱ro̱ di̱ shii ti̱ye̱ru̱mbu̱ le̱ be̱e̱ bwe̱l kumyo wu̱ yang mwati̱ ki̱yake̱ wo̱ro̱ fo̱o̱ro̱ ni̱bi̱ yaati̱n de̱ yang yim nyed kiyake̱ wo̱ro̱ maati̱n sokte kiyetin ke̱e̱di̱ ko̱ nangji̱ ko̱ yang maaki̱ nyine shii yang maaki̱n yi̱karki̱n we̱ne̱ to̱o̱ kiyetin ke̱e̱di̱l shiye we̱l kaam lo̱o̱ shii we̱l le̱ ti̱ye̱ru̱mbu̱l le̱ be̱e̱ wu̱ndi̱re̱ de̱ wu̱ na wo̱ro̱ di̱ kwandi̱ di̱ to̱o̱ ni̱bi̱ ntu̱mke̱l le̱ ke̱n ke̱e̱mi̱n ne nangji̱. Dang kẹe̱mi̱n ne̱ nangji̱ she̱ ni̱bi̱ tu̱mshi̱ su̱lu̱m ke̱e̱mi̱n. knu̱ba Yamba tu̱mshi̱n nu̱ng lara ti̱bshe̱ tu̱mshi̱ nfo̱ro̱tu̱ ke̱e̱mi̱n she̱ dang cuum cuum ko̱ ke̱e̱mi̱n she̱ sabu̱ti̱ naira. Ni̱bi̱ yang tu̱mshi̱ ke̱e̱mi̱n to̱o̱ na ni̱bi̱ ntu̱m ke̱e̱mi̱n di̱ na ni̱bi̱ di̱ a di̱ yang bikkel le̱ wurko to̱o̱ nyi̱ bi̱yo̱ bikkel le̱ kẹe̱mi̱n ne̱ nangji̱ wu̱ mbi̱i̱ne̱? Ni̱bi̱ nye̱r shi̱ so̱ ko̱nu̱n ke̱e̱mi̱n wu̱ nyi na ku̱ ma ma ke̱li̱ di̱ ku̱ maa shi̱ na ku̱ kuwo ku̱na kwaan di̱ ku̱ nyi̱ye̱ shi̱ na ku̱ kwandi̱ di̱ ku̱ so̱. to̱o̱ nyi̱ di̱ lam shi̱ ti̱ng na li̱ma she̱ mfaaki̱n di̱ ku̱ nyi̱ye̱ nyine fo̱o̱re̱. Tọo̱ diyen ni̱bi̱ nsabu̱ti̱ a ke̱n balla na ku̱ di̱ ka lam fo̱o̱re̱ di̱ di̱ nta. Ku̱ yaa a sang ko̱mba na nu̱bu̱ kuudul she̱ ku̱ ye̱r ku̱ so̱ to̱o̱ ko̱ fo̱o̱ro̱ ku̱ te̱ndi̱ de̱ wurkol ku̱me̱ nyi̱ye̱ ku̱ne̱ de̱ di̱ ku̱ so̱ be ku̱ ye̱r na ko̱mba na nu̱bu̱ kuudu di̱ ku̱ kuwo ku̱nu̱n fo̱o̱ro̱ to̱o̱ di̱ yi ko̱ song yang dakki̱n a ke̱e̱shi̱ fo̱o̱ro̱ o fang balla yang maake̱l ke̱e̱shi̱ kamki̱n ne̱ shiye ka ke̱e̱shi̱ naki̱n wu̱ diino di̱. To̱o̱ na fang ko̱mba- ko̱mba nkuwo naki̱n wu̱ mangke̱ na ke̱e̱shi̱ shi̱ɪr fo̱o̱ro̱ ndad bu̱ a dure ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r di̱ so̱ to̱o̱ ku̱ yaa fo̱o̱re̱ wu̱ di̱ yi. Fo̱no̱ ku̱ na mi̱r bu̱lle̱ ku̱me̱ be̱e̱ kumyo yaa na kiyeshi a lo̱o̱ shii mu̱ kwatakẹ mu̱na kiyeshii a lo̱o̱ ku̱m mwata mma ke̱l le̱ di lo̱o̱. Dang ni̱bi̱ maake̱l di lo̱o̱ mu̱ yaa yaa de̱ yaa mu̱ ye̱r ro fu mu̱ ye̱r ro̱ fu na yi̱ri̱mbu̱l mo̱ na yọo̱ru̱mbu̱ na ni̱bi̱ bwang ne̱m na ku̱m e̱ ko̱ ki̱ni̱ng ni̱bi̱ mwalshi̱n takirta ntu̱mshi̱ na ku̱ tu̱m takirta di̱ ku̱ do̱ku̱m ko̱ di̱ bu̱lo̱ fo̱o̱ro̱ ni̱bi̱ mwalshi̱ tu̱mshi̱ a yo a yo ni̱bi̱ tu̱m kadi̱we̱ di̱ na di̱ wu̱bshi̱ nkuwo di̱ so̱ o-- bo̱ nangji̱ le̱ du̱ro̱ diino di̱ di̱ we̱ fo̱no̱ na ni̱bi̱ di̱ kuwo di̱ tọo̱ ni̱bi̱ mwata kati̱ke̱l fo̱o̱r nangji̱ ni̱bi̱ di̱ bi̱yo̱ di̱ fo̱o̱r nangji̱ yang dikkin na fang balla di̱ na ni̱bi̱ ndi a lọo̱ balla di̱ we̱na bi kẹe̱di̱ nyu̱ku̱ ni̱bi̱ bi kẹe̱di̱.